Африқои Ҷанубӣ кишвари фарҳангҳои гуногун ва халқиятҳои зиёде мебошад. Онро аксаран кишвари миллатҳои рангин меноманд. Рақс, суруд ва ҳунарҳои дастӣ ҷузъи муҳими зиндагии мардуманд. Забонҳои расмӣ дар ин кишвар ёздаҳтоянд. Одамон ба табиат ва замин эҳтироми махсус доранд.